Anisan'ny hira malaza any Afrika Atsimo any zany ny tsaraindreo ho Afrobeat zao sy ny keoato Ny fombafombandreo any koa da misy koa heritage day na ny fankalazana ny fiteny. Da ny akamaroan'olo any moa zany da kristiany aby Da misy avao koa gne olo manao fivavaha nentin-draza